اللغات الي اقدر اني اتكملها او افهمها اول شي العربي اللغة العربية اهي لغتي الام النيتف لانجوج يعني واللغة الإنجليزية عندي مستوى سي ون واللغة الاسبانية مستوى بي تو اقدر افهمها واتكلم فيها اما اللغات الي بس اقدر افهمها اهي الفارسية والبرتغالية